Ubinge si sai akpei nyom si jeni phei oca, aŋwɛ ɛme na cɛime na cɛi aŋwɛ me in biki phei oca hano ji mãã mesi waka asuume biki waka asuu imɛ sin jeji hwe a hai aŋɛ yir ni bani inji asitii embɔɔ baya ɛme biji phea acɛia acɛi aŋwɛyir ni hele mbɔɔ nije asiti singui imbame na hai abika koi ituko ca embɔɔ ka kpea si gosa ne deng me goi in lɛɛ biki seyɔɔ ba sin bame na haibin tukɔɔ acame ibin tukɔɔ oca nisi me baniin in kpu shirimɛ sisi jemuushi biki kpu shiri me sin jemi ushi sin jemu shis heme jin kau ram biki kau iram hano ŋji zeme ime nyi azɛ biki nyi aze ni bani har ochuɔcek iya nyiaze ni banghã tongii me izumo orɔɔ biki sɔk igii nyimi ram kapi ga kpena ga kowii me ubina lɛa nu shi me lɛa biki lɛa binalɛa hano immãã shin taka nyia zhɛ biki nyiaze hanoo ja yoko ocu ni ni sok ikami cer kami cer kami cer har zuwa uyɛ hanan biki go ocu me shi bame nu uyɛ hano sin sok ame buk udui buku uso yayo ni hum me siji wawãã indu buku hau soyeyayo ni hum ime sin bame na hai ni hori igan ga nge me bika shi ujii ime shin ko inbame na hai ime. Bika se eme shi nwehe nu shisheme iji nwehi igan nano ni shi biki nwehe na bani inbame na hai imbabi inrɔɔme baki su unom eme si ndok icer ejin bisin ŋjemi inji sigi sok in hwea oca isohono in hwea aŋwɛme ni hwa a cɛi me ni hwea acɛi. aŋwɛme biki ima ahwea imbɔnono ni si hehi mbɔɔ tɔ ime injemi ijin nuɔ ɔteu ceneke amma seiime mba biki injemi ijin hano ime sinje nji sai ijin geme injin injiu biki njin nyin biki ja yɔk ocu embɔɔ siga kowi me ubinalea me in lea biki le imaa ni kpeni gin njin ŋin ba kpena ga yɔk uyɛ ocui me sisi sokime mfgi heti tɔɔ mi sin sisi sokime megi heti tɔɔ me sin bame osoi biki bame osoi sanan ibi roome binge me oca ɛhwɛle injige bi nahi tayɔɔ sigin ingui na dakeme ngui njeme giji inncigaba ni jin hano bika yɔk ocuime shiin zheme shigin nyin azhe imbɔɔneva ka abɛ mbɔɔ ga nyin azhe nigin sok giji cigaba ni ijinano bingeme aydda ime nyom kin kama kpea ko wani oca yedde me nyom kin kpea kamin unom kpeni bu taye sanan bu gwo ocui me ji maa injin ano kocak tɔɔ binne mbɔɔ bɔɔ kese se yea ni mbɔɔ yadda ejɛmbo asa hasiwime aba kpena ba ko ejɛme a ba bahasa biki bz hsaii cibime me kigi ku cibi hano im. Mbame na ahɛi ibin kpe abin ɛɔɔ shisa yiki tuk ŋgo jime na gei enye hane me gui iban. yende me siki sok no ɔcai in kpea yende me nyom siki sok no ocai inbani kpea na aŋwɛ me yedde me nyom siki shok no ɔcai inju shishme yende eme ŋyom siji kpi cer ke me nu shi yedde me ŋyom biki inzhe me shishin lpea shinshin shetaa nibani ŋyi azhe yedde me ŋyom kin kpea buko ocu buko ocu ashosho ashoki buko yɔɔkce ko inwawáá uyedde me si hɛ ŋo kokumw ame ba sheo hum me bame na hɛi inbabi wááa yedde me ŋyom ki kpea ubin ale me kin tek abema lei abika so ni ŋose sohane me kin tek abema buu nɔ ocui me shin kina hwa adek ime kin teka abemo ohɛikuma ohɛme ishin leaa me kika ibemme ubataŋ eyesu so na yero ko ubataŋ su nyã ŋã hanoye tekasu ubin eme kim bema aleẽi na keleme kokuma nu uvɛme domin ye kateka bani ni ime don bahsai iye ba cokba binaleane bohsinkapa hane, me haki haki bemmi mbɔɔ ba domin mbɔ ha haka nyiki ha haka nɔkɔ na keleme ba kuma bi bera soni gbam seidi le ohɛ kokuma hwaa abuu ni. Ni idoi ohɛ kuma de shike me si hai guni hwa me adɛk ceng tɔɔ in ceng hane ni noi hane me kim teka bevafu abun sosai ŋkɔ kasu bine me kin lee kuma ocuocek ime ŋwo su ji me sone wato ubinalea ocuocek no ocui me siki hwa adɛk ha hsae ilalle seime in in lea ubinalea ko wani ocu ba biki baŋa ame amehe he sana ha nɔbinne me ni mba bi bin dok ubinalea in le kuma iye su binne me kiu teke abemi ŋo odehene asu bin su hwaa no ohɛ amma cok abin ŋyoma cai na bin ŋyome bɔɔ ka kpe na yera hano mbɔɔ no hava cika a su damuwa nu ureme b ashi yɔɔ binne ŋyom kin kora bik ba dung ime ubinalea ime biki leu ubi nalea ki cen hane ni ŋyi azhe kuma kin lehe koko ocu ko gin haki bata ocu biki lee mamki me tɔ bin hano si ŋyimi cer keme hini guni indamu nu binalea ba yadda obinalea me kin bema lei aso ohɛ na abuu idan how ubin ŋyom baku so eme hin teka bemi ba tɔ seidei bika tuke ime ubin ŋyom shika hefu pete eceny na bana tuk ayɛve ko ice si sanaa kukuma atuk urama kokum atuk ubin ŋyom dei su sana bia abinne me bom kiniun bema alieni na akɔteme bika shi ogwe ime bisin taai igwe. Mekin goi ogwe me kin teka bemi gwe oshi sosai domin igweoshi yɔɔki bana taai ni ime domin ŋye me besi doki gweoshi biki doko mesi ntaame domi igwe me kin teka bema taai igwe no osui igwe oshi eme him bema taai ke so ni tangbin, ke so ni injo ke soni indok ke soni ikoi keso ni idu ke sona tangbin ke soni ibeu duk imbɔɔ no ashi igwe oshibe ekɔɔ mbɔɔ ka baŋaa anuka havi cika abemi be ekɔɔba amma idu iye ka jike lolo sosai injika bemi idu sos ai uji idu ni kor ni injo ni ikoi igwe me ŋyom kin jika bema taai sosai sanan bika ba ni igwe a hei nɔje me kim jika b ni igwe a ŋboh ni ino ule de kin taa amma me kapin hi taai u lede sedei asi uzella eye ha sigwei haki bemime acese ba asi ɔɔ huk ŋo ji imeni osui igwe inteka beme igwe oshi sosai domin igwe